Ta hú ni kú yo ta ta kuna na kanrí xhinna, na na kuxhi vana na kona tiyá chón, ana kuxhina nida nó yúku, ta ho o on. dikan ta kuxhi nruvaná, chí davaxhichí ta xaduna kú ta, ochengana kuxhina tá ho o on. nida tata nena tá va da va ke tata xhin'na chí konia na koño lia ñá animaná ta nruvatan ná ta xajantá yutakain ná ho o on. na nakuxhi vaná na kana navidii, na na nrukuná ho o on. tata xhi mió tá na kuxi kuxi nañá ana konaña ta kuxhí nruvaná.